E legioma aty zany telo andro eo izy io sh da efa malazo arakaraky gn' andro avao koa sa la ohatry ka mafana be gnandro selasela io da simba la ma mangaseky be gn'andro mety hoe ah <hesitation> afaky efatr'andro dimy andro agny farafaha elany